पतलून क एक जोड़ा त प्रैस करणा के खातिर सबसी पहली पतलूनों के जमीन म अच्छा सी फैलाव जेब के बाहर निकाला, ऊ पर कोई सलवट न राहु, कमर सी शुरू करा आर पैरों तक सिद्धा हाथ करी के ढंग सी दबे के प्रैस करा ताकि जु है वे पर क्रीज बन जाउ और कोई भी सलवट नह राहु और द्वि पैर वे का अच्छा सी प्रैस वे जांऊंन।